قامت هيك الخريطه و قالت أنا يلزمني نار هاديه على شهود ضل هاذي الخريطه و قاعدت قالت وين هاكا نمشي نمشي بهاذا الخريطه بعد ما نعرفش نرجع مش هتلمدت بعوايدات و قاعدت هى تمشي و تبع في الخريطه و هى ترمي في كالعواد متاع الشجره هما يابسين حتى وصلت للبلاصه الغامظه.